ازا كنت بجدر اسافر فأنا بحب اني اروح لجزر المالديف بحسها كتير مكان حلو انه الطبيعة البحيرات منظر الجبال كل هالاشيا كتير حلوة انه الواحد ممكن ينزل يغوص بمية صافية يتفرج عليها بالليل بيكون شكلها كتير كتير حلو يعني متل هيك تجربة بعتجد انه اي حدا لو بيجدر يجربها ما بيفوتها